الي شعرت بيها بالقوة و واجهت بيها خوفي هي ك اول تدريب اليا الي اني انقبلت بيه انو اني اشارك بيه بسليمانية جانت بعيدة من المدينة الي اني جنت اعيش بيها تقريبا اربع ساعات و نص فجان المفروض انو اني اروح هناك و وحدي ايي- فهذي جانت اول تجربة اليا اني كلش شعرت بخوف بيها و سويتها و استخلصت من المخاوف الي جنت اواجهها فشعرت بلقوة.